Имрӯз барномаҳо ва сомонаҳои махсус мавҷуданд, ки қадам ба қадам тайёр кардани хӯрокҳоро меомӯзонанд. Видеодарсҳо, блогҳои кулинарӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ имкон медиҳанд, ки кас аз таҷрибаи ошпазони машҳур баҳра гирад. Ҳатто асбобҳои интеллектуалӣ, мисли дегҳои барқии доно ва танӯри рақамӣ, ба инсон кӯмак мекунанд, ки хӯрокро бо осонӣ ва дақиқ омода созад.